Ŋga, na sɔɛ wa lia. And sɔɛ, aa yɛ ŋ fa sa natiie a lɔŋna. Ŋ t a boe mɛ nu na lia. Bɛma sɔɛ, na lɔŋnde aa yɛ ŋ fanya wakɛ. Aa yɛ ŋ fanya wakɛ. me kuŋdukii ma lɔ lɔŋfeŋ lɔŋ koa. Bɛma hiŋi na lɔŋ samaa wa, ai to na ŋ buɔ kɛ sɛifana ke. Sɛifana ke bɛ mɗ kɔ lɔŋnda, me aa lɔŋnda tane. Mɛ a leŋpiisi lɔ wa lɔŋna. Bɛma mɛ sɔ wa lɔŋna. Bɛma sɔɛ kinya. Ŋ ta boe mɛ nu. Hiŋi na boo mande kɛ aa ma, hiŋi ŋ wa mɛ boo mande lɔŋ, ai tia puaŋga wa ko, tu jae kpɔŋde la. boo bi pɛ, aa na jao. Na lia. Tu jae kpɔŋde-puaŋga. And ma lɔŋnde puaŋga, na lia sama sama wa. Puaŋga la. Ii puaŋga kɛ a ɔ, ii ya basa len. Tu jae kpɔŋde mɛ nu a. Ii kosoe lenlen kɛ aɔ ii ya lɔbasa. Ya bande lɔ aa taa, na lia mɛ aa wa lɔŋ. Ŋ taa baŋ.